<hesitation> Ke ŋuan ne dza dze egɔmea, alɔ lelea, meke dza ɖe srɔ̃a eyina vitɔwo gbɔ be ye- leke wonana wobe nunana gbãtɔwo ɖoa wone gblɔ ne yewo adzi yewo gbɔ gbã, kpoa wovana. Aha ke ye vitɔwo xɔna tsɔ nana woƒe agbã ne vi ke wo dzava ɖe le wogbɔa, wo gblɔ nɛ nawo, wo tsɔnɛ va na. Ne wotsɔɛ va, wo trɔ va yina ɖe fadawo gbɔ agba va yi ɖe egɔme nawo be nu ya leke wogblɔ ne yiwo, yiwo tsɔ na vɔ, leke ye yiwo agba tɔ dzi ɖoa, kpoa fadawo tsã gbatrɔ xlena woatsã wobe sigbe nu me ʋuʋu, nukewo wowɔ nye nu me nyo kpoa, wo biɔ nawo be wo ne va yi ʋu eme. Wo va yi ʋu na eme, ne wo ʋume kaka ʋuvɔ kpoa, wotrɔva yi tɔ na <hesitation> agba ke ye woadzi axɔ va na nua be wɔgbea, agba ke woadzi axɔ va xɔ amewoa, wo gba xle nɛ nawo, wo gbava dzina agbawo. Ye ne wo va yi fima ne wo va yi fiɔ̃ wo afɔ srɔ̃ɖeɖe be afɔ zɔzɔwoa, wofiɔ̃ nɔwo le teƒea me ne wogbɔva, wogbava ɖona azã le vitɔwo gbɔ. Be azã ya leke gbea, yewo dza ava yi le alɔa, woawo tsã woa na ame, yewò vitɔwo tsã yewo ana ame ye yewo atsɔ va yi ɖe tsɔtsixɔa me. Kpoa wo wɔnɛ nenea, ne wo yia, wo va yi le na alɔa, toɖoƒoƒo le fima wo ƒona nɔwo, mìawo mì ŋgba kpɔna eteƒe o. Ke wo gblɔɛ le fima ne wo gbɔ va, wo va xɔ na ame le aƒeme woa ɖa nu axɔ wo. Ne amekewo wo le xɔ woa, ne wo tsã kpɔ ŋɖea, wo tsɔ nɔna na amekewo kpewoa kaka kpoa ezã ya do, ɖesiaɖe yina ɖe nɔnɔme nyuitɔa tinu Ne amea me yina tsɔtsi o vɔ ebe ye aire srɔ̃a, anɔ te kpɔ be ŋtsua kpoe ava wɔ ŋɖekpekpe tsaƒe yeava egbɔ. Ye tsã vana me anɔ te kpɔe, vitɔwo abiɔ wo ayɔ wo, woava woaxle nu na woa na gba. Ne wo na gba, ɖevia, vitɔwo afɔ aƒo toɖo nɛ, ne yia, leke leke ya zɔe ya, leke leke ya zɔe ya, wo fiana woa via. Ye etsɔ ye woatrɔ yɔ ameawo be etsɔ fɔfɔ̃mea, woawo tsã wo ne trɔ va, ne woawo hã wova, woaƒoto ɖo nɔwo, ce woatem gblɔ nawo be ŋkeke etɔ̃gbea, mì va na nu vɔ, mì ƒotoɖo ne mìa be via vɔ. Mì dɔ ame ɖoɖa ne woava kplɔ nyɔnua. Kpoa wova dɔna ame ɖaɖa, ŋtsua ya ma gba va o Etem dɔ tɔa be vi, etem dɔ nɔa be vi, atsɔ dzi dɔ cava kpoa <noise> wodzena aha wo na gba sã vɔ, vɔ wo ɖo la gba dze aha sie go ameve mɔwo nene, wotsɔva va nana kpoa wo tsɔna nyɔnua da asi nɔwo be ne yetsã yia ne va yi bu ame <noise> yewovia tsã mema tsã ne yia mgba va yi tsɔ yewo via tsɔ wɔ gbɔ anɔ ƒoe kpoto kpoto o. Kpoa wo tsɔ nana woawo tsã wo tsɔ dzona fima ya me nya eya <noise>